اللون البرتقاني ايه اللي بيجيلي منه؟ بحس ان انا فجأه بفتكر العيد، العيد الأضحي وعيد الفطر، ولبس العيد بقي وألوانات العيد، عشان العيد بيبقي كله ألوانات كدا في بعضه بحس ان انا بفتكر العيد وأجواء العيديه بقي والزيطه وصلاة العيد والبلالين والحاجات دي بحس ان هو لون كدا مبهج بيدخل في لبس جديد كدا هنجيبه عشان فيه مناسبه عندنا زي مثلا الأعياد والصلا والخروجات والفرحه والأجازات وقتها.